التعليم مهم كثيغ للمجتمع ، التعليم مهم حتى يرتقي المجتمع ويكونون أفراد المجتمع أصحاب شأن ، والافضل يكون التعليم يبدء من عمغ صغيغ للشخص ، هم اكو مقولة حلوي تقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجغ ، التعليم يخلي الشخص يعيش برفاهية لأن يوفرلو شغل يكسب منو قوت يومو.